Bo sai pa cum a fan a parlé tra lur auti i pes, a fan ën po dë bole, bule d'aria o a bugiu la cua e pöi cum a fan, a van tüti ënsema da 'na part e da l'auta e cul li a pöl esi la manera dë cumüniché tra lur auti o vers i auti pes, sai pa di aut